Muḃay eśe tã afiamikaɭo bariŋe bulaniḃueḃay. Tami aroroze bariŋeḃo bíḃi mee timi detandae múlu múlu malanemoeḃay. Munuġuɭo sil- esoḃule tami arozeeroze, alaneleḃay. Níɭeġu okanja oreḃay, baĵie boreḃay muṗemi. Bariŋeḃo boafiamikaɭo niźaŝeme afiamikaɭo elenezombo kaḃay timi kukanje, baĵie bobulaniḃulebay nii źaŝeme.